Mbola tsy nahita ours zaho fô agnaty film ndraika agnaty télé no ahitako ours. Fa toetra mampiavaka izy mbô hahafahany mivelogna agnaty hatsiaka: izy magnana volovolo mateviny ahafahany ma- mahadigny hatsiaka amin'ny tampon-tanety.